في الأول خالص قبل ما نبدأ و قبل ما هنطلع قدام الناس ناخد شهيق و نكتموا ، ناخد شهيق في شهيق يعني شهقين مع بعض و نطلعهم و ناخد شهيق في شهيقو نطلعهم زفير يعني تمام بعد كده هنروح نطلعوا قدام الناس لو أنا حسيت أن أنا متوتر نسكت شوية ثانيتين تلاته و نرجعوا نتكلموا تاني